Kara hena io zô, io zô an dia paina rano zô io. Paina rano izy an raha mbaramizegny tsy mora simba izy avekeo. Fa raha ohatra moko izy mbola mandomando mbola le a raha igny a dia lasa mora simba be izy, mora masiso. Dia karanzany kôa ohatra zô hoe agnana regny, agnana regny tsy tsara raha mandomando fa, revô mando izy dia mora simba.